Ziiɛ! A nyii. Hiŋi lɔ chɛŋsii bɛ, ii ziiɛ kpɛ lani kɛmu ii kuŋ a fɔa. Bɛma a nyii. Mua nu mu mui bebe mui ta bo mande nuɔ. Kɛ hiŋi ya zii manse sɔ, ya tae bo mande ɔ, a be ii tɔ wa. Ya ke lɔ nʋ ya fɛ lɔ mɔɛ bɛ ziiɛ fɔna hiŋi ii kuŋ a fɔa, kɛ ii pɛ ya kusɔ. So ziiɛ, a nyii ii ziiɛ kpɛ, ii ya lani, bɛma ya lanie, ii yɛ ii waŋga nafa, ya tae kaŋ maŋde. Ya tae bo maŋdeɔ, mɔmɔ be ii kafaa, a be fania fɔa ii ye. Bɛma ya ziiɛ sɔ. Ii kuŋ a fɔa. So ziiɛ, a nyii ii zii maŋde maŋde nu-ii ya nu lani